Dapɛn biara mu no, mutum yɛ edwuma ndͻnhwer eduanan ebien. Na afei, ahomgyeeda a ͻman no dze ma hɛn ma yetum yɛkɛgye hɛn ahom no tum ba nkorkor bɛyɛ duenum wͻ afe k - no mu.